Izy io zany iay zany sy raha managne jardin da manambatraky hoe akognaia fa la mamboly raha zany iay da misy karazany roy: karazany raiky misy karazany telo iny zany faninay ame laoky igny: mamboly voapoa iay, rondra na tongolo; de karazany raiky koa misy karazany roy: paoma da voaloboky, zay tena ambolenay.